ग सर्द मौसम वाली जगहों निमौ पसंद लंतुक, जवा दू कुछ कारण। सुकून रंग आराम, सर्द मौसम आंगू, सुकून रंग आरामों भावना केच, आंगू लगेज ज्वा अंगू आदर्श वातावरण पोरेतो। प्राकृतिक सौंदर्य, सर्द मौसम आंगु प्राकृतिक सौंदर्य, बोदी आकर्षक लगेज, आंगु बरफ, पहाड़, झील सुंदरता खीमो मौका मिलेच। आउटडोर गतिविधियों, सर्द मौसम आंगू आउटडोर गतिविधियों, आनंद केमों मौका केच, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, स्नो शोयिंग आदि। सामाजिक गतिविधियों, सर्द मौसम आंगु सामाजिक गतिविधियों बोदी आम निच, आंगु लोगानो मिलेनो, कोनया बनियामो मोका मिलेच । मानसिक शांति, सर्द मौसम आगू मानसिक शांति प्रधान कैच, होदो आगू ईद आदर्श वातावरण कैच। जवा ग आनु विचारों शांति सुनचयो ओबोल अवसर ग्यतोक।